Pues xicuas sajantsxilad nt cada ndoj süet para majnej majmboc awech ximbey queodaja ajtwex xilüc ceondaja majmbo popoj xaiünd pues pores cada nüt sajant ximbey sajanh xilüc maquiüj ajantsaran olüquiün is te at monguich tuwang tiül ngu majants olüc ques que üet xoayé cuej nangan y ngu majants olüc y mimamb niejngu marang cas majants nij olüc masaja xacual yjants ilüc cada nüt cada or ngu marang cas pues üet cuej nangan y ndoj ngu majants olüc pues apotsoech nicuchichüw ajmel tiül olüc asap müet eolüc ajteuex olüc avese ajteuex anots ajtuwex olünots avese cuchuchanietsejlichets iw majtuwex olüc por nga majants olüc por mimamb ng müjne cuidad majaw nn majaw nim majaw niw majants olüc cada nüt cada or pues pores ajtuex olüc.